Vuraka fundu funyinji mature tsituma mapwoni mioko <hesitation> esie ekalushe mutsu eng'we echai kama valanu vunu valumpire echainetsi ndumu eng'ewe echai kama rwene nikure nine tsingokho yao khanye etsie tsishu kulichire tsingokho kama etsi estie tsiviri mavugu kama tsirerire khaye empache tsingukho tsino tsimo tsimu tsingari rumuu ruminywi rutiti runu vulunda ruminywi tsingali kidogo nende tsingali tsino sasatsingokha tsino nitsiakhatsiamo kaye neye esingemo mulave mwosi empanguzemo vulayi rwenen ninakhamala khupanguza mavugu kawo empatsanga niturire khale tsire khupanga watsikuneranga ijau eeeh ninakhakunera awenao ndutsa khurela fuminywi kama fuliano funu fuli mwisere endeo vulafu rwesitima vunyole amani kidogo alafu rundi runo rwatukhakho kidogo siruri neshida taa khupanguza tsa nende khuramo shakhulia lwanze khulia polepole polepole aya mikali chino nukhuyompotamu tsaa shakhulia ninakheyamu ninitsa khukhola shughuli yanje mpaka sasa saatatu hivi khetse nikule vulkhala vwanje rwa nekula mutown mulia Nina khatsia mutown nikulekho kidogo etsa ekholekho shughuli yeneye sichira engusianga fundu few sitima funo fwasi engusie ngusiekho mpaka saa kumi na mbili sakuminambili ilia khenga lushee omanye tsing’ombe khandi khaye nitsie ekhamee okhukhama khuno khandi neprocasis lusuu luvereo lwo agriculture luno etsilamirakho tsilile khatsirwe mavere manyinji. Kachiru kanyaha engusiekho mavere kenako enyorekho tsokhukula inguvu sasa tsisendi tsinetso tsine fundu funyinji ata yingo yino mpaka wipancheo sector ye tsing’ombe yino yasinjirira tsa efamili yanje musherefundu fwasi fwalenyanga arusia tsa mutsing’ombee khukosana mutsu taa ninakhatsiramira endio enjire avundu wekhamiranga yao ng’ombe indi ng’ombe indala indusioa tsilitre kama shirini eyina shirini eyindi shirini sichira tsa yaya vulayi vwena tsakhqmera ing’ombe noyirechera.

Tsilyee vulayi vwene, khandi tsirusiwe etse endee watsikonanga unui tsivoye vulayi vwene nakikishe endi tsivere sawa etunje security ive tight vulayi vwene ata omuntu niyenza khulecheromo, sanyala khurusiamo ing’ombe taa, ninakhama etsie nisinje mushere wanje tt avetsanga uchemushire amatsi vulayi vwene kukhusamba ingokho endesamo manyutu kene vulayi vwene, ninakharamo kenaku, etsie mushisichiro, endeve vulayi vwene ninakhamala netsia khwikhala khushifumbi taarifa ivetsanga yakanza endolekho taarifa kidogo ninakhamala varina vanje vajirani vatsanga nikhulakho, nevechesia iwakhurukanga tsingombe shina, fundu tsa funyishi ninakhalola taarifa mpaka saa mbili ne nusu etsie endole valinga vanje nende wandele wanje wuvereo, nevelezirakho, makhuva kekhorire vulano, vosi mutsuri vanyala khunyola amani, vakhole bia…. Vukhala kama ovwanje vuno ewucheu, sichira nikhalaa ninaro mpakaa saaa satatu nenusu engalushe mutsu mwanje ninakhakulakha mutsa mwanje mushere wanje niye avetsanga wayanza niyandolakho ata siyenyaa nduree taa.